അന്ദ് നമ മനുസ്യ ബക പ്രന്ജേര്ന ജിവേ ഓദു। മനുസ്യര്ന ജിവേഗേ പ്രരേതി കോര്പിന സരി അപുദു। പുര ജഗഥിദേ മനുസ്യര്ന നേ ബ്രൈന് മസ്ത് ഏവോല। അഥിന് ഓന്ദു മനുസ്യര്ന ബുദ്ധിദത് കോമ്പ്ലേക്സ് ഓവുല। ജിവിദ ബുദ്ധിദ്ജി മനുസ്യര്ന അഥ് ഏമോതിഓന്സ് ഓവുല। പ്രന്ജിഗേ മല്പരേ അപുജി <hesitation> ഏവലുഅസ്യന്ദ। ലേക്കല തുന്ദ മനുസ്യര്ന അഥ് ഇന്തേല്ലിഗേന്ത് ഓവുല। പ്രന്ജി ഉപരൈ ജിവിദ വുത്തദ പുര വല്ദിനേ കന്കര്। മല്ഥിദു പുര വല്ദിനേ നമ ഗേന്ദിദ മനുസ്യരു। ഗേന്ദിദേരു ഏക് മസ്ത് ഇമ്പോര്തന്ത് സിതുഅസ്യോന് ഏദു മനുസ്। യര്ന ജിവോഗു പ്രരേതി കോരോദ അപുന്ദു। <hesitation> പ്രന്ജേര്ന ജിവിന ബദ്ലി ഐഥേന ലേക്കുദു ദാല। <hesitation> തപ്പു ജിവിദി।